التخيير بين الشهرة والذكاء أكيد بختار الذكاء عشان بيتيح لي فهم العالم بشكل أفضل، بتخذ قرارات مدروسة، وبحل المشكلات بفعالية أكثر. الشخص الذكي ممم بيحقق نجاحات في مجالات متعددة بش- بينما الشهرة صح بتكون مؤقتة، بتيجي معاها ض -ضغوط معينة، و ذكاء بيمنحني القدرة على التأثير بشكل إيجابي مع من حولي، وكمان تأثير إيجابي لنفسي.